No min gaɗirta ɓangal leydi bargu ni ɗo. Nanda e no leyde kodiɗe waɗirta ɓalle muɗum. Minon joni fani o wiyama o ɗo ɓangal resama fu a tawan gorko on e dobbo on yawayi yidugo. Ngam samtene, kowa e semta bandu yande ɓangal bo a tawan debbo on taweto ton e heɓa to yahan suɗa, mo yaha mo suɗama. illa subaka ni o accata wuro inniko e babiko fu o yaha nokkutu balle e makko o suɗo ton. ton a haɓɓani ton lalleri, o more ton, o julne ton, o nyaɗine ton. jemma to waɗi gorko kon e ɓandiraɓe muɗum e yiɗire'e muɗum sai be keɓa tobe joɗo noy kultol to kittaje non ɓe jonga ti be njara, ɓe jara e lipton maɓɓe, ɓe nara nafa wadde nyama, o tawa gorko on sodi ko jongete e ko hirsete fu e ko defete fu. ɓawo ɗun waddama to hiri ɗun hiri fa jengi fal jamɗe sappo e ɗiɗo sai tawa e yiwa to ɗun yaha ɗun wartira majjo e majum on tefe ton. sai o dogga o warta e wuro inniko e babiko walla nukkuto be ngiate ɗun bellibe makko ettamo, o mo wulla o mo wulla fa yara mo wuro gorko makko ton. tawe o wodi suka famarel, kangel wi'ete ɗottoyel kangel ma, ngel wonda e makko, heddi ton accama ton. to jemma jengi, sai gorko on kanun bolobo yaha nata sudu ngun, walla woɓɓe bo santai accaitai un nata ton sai to wali wati. walla do tawa nyalande ɗiɗi ma, nyalaɗe tati ko yottoto ni <hesitation>